نأخد مية <hesitation> الحاجات للجزيرة مية علشان هي ضرورية للحياة، نأخد أكل عشان ما نجعدوا جعانين، نأخد كتاب عشان يونس وعشان يشغلك، ونأخد <hesitation> سكينة عشان <hesitation> تتصرفي فيها والسكينة مهمة.